ho jamu zezemu bani coza hi mana ma tete aba boni muwe muwe fi nu ɲuna apo muwe fi nu ɲuna apo um paseke omi dɛ han oyi midɛ to'o midɛ ayi bɛ manu o jamu zeze zuto muwe vɛdɛ oyi huru oco mana be hunpa mui sin ba aba bɛ hun'o amu sinba ba bɛ hun'o obe co mana dɛ <hesitation>